Saabul naa ampani gaaɗo atu ka ngwa naa nyim nən dolle se ka dlamu wana naa saabul. Ko da akuk sau ka təfu ka vəreu se ka vəyi ami ci naa atu, kuma naa atu bin daama nyim ne a cacpa, kuma nyim dlamən gara be bəlam bai. Nyim tən tawan ke ndancu ndai ki ci ka kunu bəlan amman ndai ka ci ii kunu bəlan bi bau. Atu saabul naa ampani domin naa saabul da rayuwa wa ga dləmatak.